ପ୍ଲେଇନ ଖିମବା ଉଡା ଜହାଜୋ କୋଟେ ଇମୀ ତ୍ଯା ଅବିସ୍କରୋ ଜିଯୋଂ ତକୀ ମାନଵ। <hesitation> ଇତ୍ଯାସରେ ସବୁଟ ବଡା ଅବିସ୍କର ପରୀ ଜନା ଜାଏ ପ୍ଲେଇନ। ନେ ହମେଂ ଦୂରୋ ଦୂରାନ୍ତୋ ଦେଶୋ କୁଛୀ ସମଯୋଂ ମଧ୍ଯରେ ପହୁଂଚ ଜାଏ ପରୂ ପ୍ଲେଇନ ନେ ହମେଂ। କାରଗୋ ଥୂ ଆରମ କରୀ ମିଲିଟରୀ ସପ୍ଲାଇସ ଜଂଗେ ନହୀଂ ପାରୂ ପୈସେଂଜର ଉଡା। ଜହାଜୋ ମିଲିଟରୀ ଉଡା ଜହାଜୋ ଏବଂଗ କାରଗୋ ଉଡା ଜହାଜୋ ମଧ୍ଯୋଂ ଇତରେ। ସମୀଲୋ ଚୀ ଉଡା ଜହାଜୋ ରୋ ଖର୍ଚୋ ମଧ୍ଯୋଂ ସହୀ ପରୀ ବହୁତ ଅଧିକା ଜିତ୍ତେ। ସମଯୋଂ କାମ ଲଗେ ଥାଦରେ ଖର୍ଚୋ ମଧ୍ଯୋଂ ଅଧିକା କରିଯା କୋ ପଡେ।